Miye mada bo ntukwo tu nna gye wi kna bo osanu mi kwa gye wi n labmiyi mi zhni ma zhni ma wye na kpa mi pyi ma yin ko a zha ya san mi kwa gyu wi ma yin kna zha ya ma byi ma byi gna ma byi ma yin kwo gna mi kpe ge za za yi to shito n lafiya osanu ma gye zoze yi la shi to lafia i nbo nu nba gna miyikwo ge to miye yan gyi la bmi yan maku gyi sanu mi gyi yan gyi n labmiyi ntungu mi kwa to buda da ntun nfa nu bo nho to bo nufan hobo bwa yan gyi to osanu miye ma gyi yan gyi miyi maya ma pwo she pwo na kpa na be yasni nya ku sni n nabyi yi aza ba ba lo ba ba loba omibwi gyi che mala kala ma wan mi fa zokwo n manu gundo yi she yilo ya na fa ya wan gwo wi, sanu fa yi nufa dei dei she abma yi yinpye yi bwa nosayi korife ngnu awo chayi ba ya taya shaiya gyi ya gyi n je su nfa ya shni zhni yi taza oyan kwo bo zhni za bo mwi wa wuwo do aba nwo bo ye bma zhni awu wo zoko she wo ba, zhi wu nlonu che oza wo bo. N bwa ba bwi bwi yi nzokwo fanuyan agna kni wo kwo kamata aba yi ba yi ha abwa be ntungona ho bwa ba bwi bwi yi lo n zokwo de yi kwo yi yan bye de ye ho gni honu kwo to ho bwa kwo yin kwo kamata hanu deye nu ya ga je shawara yi bma je zhni ntunchenu she yipye yi bwa be yiku tashni yi ho nu ye je be ya kuka yanu fa ya zhe pyi she yi zha pyi ya be ya funwa ya lowa shni ta ba aba yi bata shni zhni yan gyi pya yi ba gyi yagyi yi taza yiwa je zokwo manayi kafin kwo be kwa sin aba mi ba je ze lo yalo yi wan gye ya gna je mi yi wan gyi yi gna ji mi sakani haf ha sni kna gna yinmwa yima wye sheyan ya gna je mi zozo yi lowa sase she nwa bye nwo yi kwoyi nkama zha dowa zo zo yi wan gye dna su kwo yi ho mi ba gna nboda miba da geme da nya kna ya bo komata oza wa zhni okwo nunu ozawoi ta zhni lo lonu wota zha yan gyi za shin lon hoi ta kna yan ya lo gye miku gnu ozanu nwo ta zhni woyin bon to kwo kamata sa ya kwu kala cheyi saya kwa gewi nya kwa be yi pya zhni she ma bwa da yi zhni kwo lonu nya zhni kwo lonu kwo ba bma yi zhni magwode.